نحب نمشي لل- <hesitation> للمدينةالأثرية اللي بحذانا حاجة مزيانة برشة ومدينة كبيرة برشة تقريبا على <hesitation> إثنين كلمتر مربع، <hesitation> فيها كل شئ يعني فيها الحمام فيها السوق فيها ديار فيها، <hesitation> مدينة عندها ألفين عام وهيا لتو مزالها قايمة بذاتها ومزال المعبد صحيح ومزال المصرح صحيح حاجة مزيانة برشا برشا مذا بيا نحب نزورها.